Á ţí bëwínjí bëŋooy á unko cí ngëëyas ngëtëb. Mëëmpurir bëruwí cíbá mëëndíŋ purir bëŋooy. Uweejáatú uwakëţ bá mëëndíŋ purir bëŋooy. Ţí bëëŋoy kay munko cí ngëëyas ngëëncúmal cíwun pëëmpíiţ abëruwí cíbá mëëndíŋ bëŋooy. Uweejáaţú waráţá bá kak bëŋooy jáaţa bëëŋoya ţí bíwínjí.